one mai aku'n gah eme latang ite't manusia ata paling dia'n keta kudut weki dite ho gah pertaman gah serat. One mai serat serat situ lite ngance dapat one mai ute ute sio ise saung ndaeng, picai, boncis agu do kat ute, ute ute ata mengandung serat do. Poli hitu kole gah nganceng ite emi one mai protein, protein situ kole litte gah nganceng dapat one mai ruha, tahu agu tempe agu nuru manuk one mai nuru nuru kat sot mengandung do protein. Poli hitu gah karbohidrat, eme one mai karbohidrat ho lite gah one mai hang tapi neka do bail kole hang, pengaru hang ho kan mengandung do kole gula'n. Ata dia'n gah one mai sot teneng teneng kat dite one mai daeng tete agu latung sio hitu hitu karbohidrat ata dia'n menurut daku.